ⵎⵉⴽ ⵡⴰⵔⴻ ⵔⴻ ⵡⵓⴽ ⵎⴰⵢⴰ ⵙⴰⴻⴼ ⵣⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⵏⴰⵀⵉⵢⴻ ⵡⴰⴽⴽⴰⵍⴰⵏ ⵉⵏ ⵜⴰⵙⴰⵀⵓⵎⴰⵏ ⵉⴽⵍⵉⵣⵡⵓⵏ ⵉⵏⵉ ⵜⴻⵏⴳⴰⵏ ⴻⵏⴻ ⵜⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵎ ⵎⵓⵀⵙⵉⵎ ⴰⵏⵉ ⵜⵏ ⵡⴰⵀⴰ ⴷoⴳⵍⵉⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵇ ⵜⵉⵏ ⵣⴻ ⵡⵓⵜⴰⵀ ⵔⴰⴽⴰⵀⵏ ⵡⴰ ⴷⵉⴼⵔⴻⵀⴻ ⵢⵉ ⵎⴰⵏⵉⵏ ⵡⵓⵙⴰⵔⴰⴽ ⵏⴰⵙⵉⵀⴻⵢⴻ <noise>